باش تغير حفاضة الطفل، أول حاجة خلي كل الأشياء جاهزة، حفاضة جديدة، مناديل مبللة، كريم للطفح الجلدى إذا لزم، بعدين خلي الطفل مستلقي على سطح آمن، -وفت- وفتح الحفاضة القديمة برفق، نظف الطفل باستخدام المناديل المبللة، بعدين ضع كريم طفح إذا احتاج.